Dimy, folo, dimy amby folo, rôpolo, dimy amby rôpolo, telopolo, dimy amby telopolo, efapolo, dimy amby efapolo, dimam-polo, dimy amby dimam-polo, enim-polo, dimy amby enim-polo, fitopolo, dimy amby fitopolo, valopolo, dimy amby valopolo, sivifolo, dimy amby sivifolo, zato.